Papagoiq ja vahepääl esiki varõsõq ja hakiq mõistvaq külh tetäq helle perrä. Taa avitas nail keskkonna ühinedäq ja niimuudu undudaq või-ollaq mitte nii hää saak. Selle et ku tä tege kiskja hellü perrä, sis kiskja ei arvaq, et sääl om määnegi saak.